യേന്ഗ്കു ഊരേ ജിഥ പുതനധിനത അഛലനേ। ഇശ്തദ ഹോന്ദുന്ദ അയിതു സന്തോശ പ്രീഥി। അവൈനതുല്ക നേഅനപുമന്ദ, സോകുഥ, വിപുന। ബര്ഥദേ അഛലനേ ഹോന്ദുന്ദ യേന്ഗ്കു വൈന്കലി। ഇശ്ത യേന്ന ബര്ഥദേ അഛലനേ ബുലുപു ഗുബേര്ഗ ലക്കേത <hesitation> ഗുരു ഇയേര് ഇയേര് മല്ലക്ലേന। കാദുമന്ദ ബര്ഥദേ അല്പദ സ്തര്ത ഹോന്ദു അമ്മ। യേന്ഗ്കേ ജിഥ സോകു സോകു ദ ഥിന്ദിരുമന്ദ മാന്പേര। സ്തര്ത മാന്പേര യേന്ന ഗേല ഏദു ഫ്രിഏന്ദ്സേന അകല। മാന്ഥ യേന്ഗ്കേലേകേ വിശു മാന്പേര സ്തര്ത മാന്പേര। കേലക്ലേ ഫോനേ മാന്പേര കേലക്ലേ മേസ്സഗേ മാന്പേര। ഇനോ വന്ദു തു ഇയേര കേന് ഇയേര ഓധ് ഇയേര വാന്ഥ। വൈന്കല കുശി ഹപുന്ദു മുകദ് ദേവസ്തന വാന്ഥ। പോര്ഥ പൂജ വാന്ഥ മാന്ഥതേ ഇല്ലലു വാന്ഥതേ। ചകേ ചുത്തിന്ഗ ഇനോ വന്ഥ വാന്കല കുശി ഹപുന്ദു। ആരി ഥിഥ സിമ്പദ ബര്ഥദേ ചേലേബ്രതിഓന। <hesitation> വാന്ഥ യേന്ഗ്കേ വൈന്കല കുശി।